ज़ब भी मैं कभी उदास होंदु त आप थें पता च कि मैं थें कै तरीका से हँसाए जै सकदु। आप हमेशा चेहरा का हाव भाव जोकरों की तरह बणोदिन। मैं थें चुटकला सुणोदिन। या फिर मैं जै बात थें बोल्णु छौ वीं बात थें तुतले थें बोलिक मैं थें हंसोन्दा छन।